Kekahi o na kanaka 'ai lakou me ka lakou maka ma mua o ka ono o ka mea'ai, no laila i na nana kekahi kanaka ka mea'ai pono 'oe kau o i ka lau'ai nui a kau ina mea like'ole ma loko i hiki ke 'ono a hiki lakou ke 'ai i kela mea.